Ínmiyie ñko ásekegwo ákan kèd kè ísua àyie ýiene íni, éko̱d ánye, m̄meme. M̄meme áde èkeme íkama énam úbo̱, élem íkpo̱n ékéme íkamà énam ùbo, élem m̄iyon, ékemé íkama, ékam̄a ébok átelé, ekép ńkaíi, ímiyie ñko̱n ñfén èko̱lo̱ ńto̱n okú, áde ése ékam̄a ébo̱k átta áfele, èkaría élep ñkudúk, énun ékam̄a ñton áde, èkamà etém élep Ik̄po̱n, m̄me ñtang ádeváseyieȳieñe m̄mi iñi, ámade íñi nña ejo̱, āna kp̄ana ánun ágwo̱ ńah èlim álebe, am̄mo̱ énun ésehe. Idāhami, āsuk ābaba, ñna ej́o̱ ámánun íla, ñko̱n áde ak̄pan̄a.